La kuro’ xen júu kiéé’ lajy iá ñí e kóó’ <hesitation> e kóó’ lajyn i jmóo mó kó ji kie jli’ my kan kuanta, jɇɇ re fá’ra jö e la lɇ e dse li nɇɇ e jmóo lajyn my lajyn, emy iá ñí kóó’ my a la köö ii tá’ kiéé’ e ga la köö my iá ñí kiee’ i la ku köö my iá ñí e tɇɇ’ re fá’ra jnáá’ e xin sarten my e tɇɇ’ my e uán, ejö e xöö tá’ la ku e xüütá’ jan ‘moo’ o xöí tá’ köö my jlýy o ta e kienáá’ köö mó pii’ e jmóó tá’ e a jia’ ‘nⱥ’e jia’ jmóó tá’ kiä’ jmýy’ re fáá’ra a jia’ ‘nⱥ’ ñoo jmý’ e xíí’ tá’ e jö e kóó’ tá’ ejö e ekóó’ tá’ jö la kuro’ xen my iá e jÿy my iá e bee’ ejö my ñí re fáá’ra jö e koo’ tá’ lakuro’ jmoo tá’ köö mó e kiä’ jmýy’ e köö mó e fyy dsa i re é’ la nɇ re lɇ jɇɇ jná la nɇ re lɇ jmoo tá’ la ku xen köö my iä ñí e jmoo tá’ café xa my iá ñí xa my dsuu fáá’rá’ jnáá’ e re lɇ my iá ñí e jmoota’ cafee, la’ lɇ jmoo tá’ kiáa jná re fá’ra jö, i la ku xen my ia e re lɇ´guoo’ kö’ ajia’ jmootá’ mó ejö la ku xen fá’ta’ iá, iá e dse ‘nii kä ia uɇɇ re fáá’ra ejö ebii ‘nⱥⱥ tá’ e soo tá’ my jñóó ki fá’ta’ e bii dxó my jñóo dse kiáá la’ re lɇ lótá’ kiáá re fáá’ra júú kiee’ my iá.